ଲଟ୍ରୀ ଜଦୀ କୋଟୀ ଦୀ, କୋଟୀ ଢଂଗା କିନ ଅଲେ ଲୋଗ ଢଂଗୀ ତେ ଲେ, ହମେଂ ସେତରେ ମସ୍ତ ଭଲୋ ବାଈକ ଦେନେ କୀ। ମୋଟୋ ଫ୍ଲୋଗିଂଗ କରୀ ବାଯା, କାମେରା ହେଲ୍ମେଟ ଦେନେ କୀ, ମୋଟୋ ଫ୍ଲୋଗିଂଗ କରୀ ବାଯା, କାମେରା ହେଲ୍ମେଟ ଦେନେ କୀ।